Ozam-zam muko oleleh innu-nue bielyieh abie orie kikieh, leh orie kuro ishu opie ko kie bielyieh okuko leh biempi ari bie okuko, ozam ishu owurrieh igimieh igimieh aritelu lyhieh oburro bielep oleh ishu hieh alure imieh nuhieh bielep-opie nnue cun-cune nten imiel ichinuieh mou arikikiel bie lyiehu ntenleh-ntenleh opie ko kie hieh bielyieh mieh zam ishu ozooh inne ahieh yuo leh-lume ozobo ari ko ghieh ichuo iko gleieh ichuo o'ghieh ishu orie kuukieh uhbiesh aleh-leh, imieh leh poo leh, ozam bielep ori biewru, imiel yun-yun iyehieh